So a we'iti limsho ma gada a lotide sey ngàta katcha Ayon ma e hite lamtarki, so a fuddi weluki sai bila e dow kolte ma. A wogga. A wogga. Na a yaari ko toye.